Pues wüx pimbül wüxiwix quiej este pinguiey guiney mod este nguiney unic gey ajlüc este xuayey clas ajlüc deocuiüjpoj tuan o maquiej xiel tuan sajaw amballaran wex awüniw son wex este arang rwid xualey si pileam s se maquie juerz más iuichey este mirrwid per si pileam más despaz pues más este despaz pinguey unic.